Ny tegna mampangaroharo amy amin'ny biby zegny fahitako azy kankana satria le tsy aiko fa le paoziny le kara malemilemy aveke mietsiketsika kara mipelipelika agnatin'ny fôtaka igny tegna mampangaroharo, aveke aminjegny koa sababaka, izy le kara malemilemy nefa maventy be aveke aminjegny mbola mietsiketsika igny mampangaroharo.